أقدم شخصية تاريخية أثرت علي, هي تقريباً هي بتكون, شخصية عمر المختار, و <hesitation> كانت من الشخصيات العظيمة التي حملت معنى من الكفاح والنضالو رغم كل ال <hesitation> ظروف, التي كانت تحيط بها, فهي من أكثر الشخصيات التي كانت مؤثرة جداً جداً عليا.